Ilà ntsika ñy fiharatsy, añarata tsika volo: -Ao ñy volon-kelike, ñy volon-kiky, ñy volon-tomboky, ñy volo tsy volañy, ilà tsika ñy fiharatsy handiova ntsika ñy vata ntsika, mba hiala aminy ñy fofofofo maro, mety hisy aminy ñy vata tsika zay, angalà.